Ñy fomba fampiasany ñy original na ñy diera <shushes> na ñy rèny na ñy serfa ñy tsifany zany: -ñy orñaly zany ñy tsifany hataony fitaovam-pialia hiarovany ñ'ainy; <shushes> ñy diera koa. hataony fandefasa hafatsy na ho ñy fialiany aminy ñy diera manahaky azy avao koa ;ñy reny. ho fampiasany hiarovany ñ'ainy koa ;manahaky anizay avao iaby zany ñy biby reo; <shushes> ñy serfa. hataony fanatanjahan-tena ñ'azy.